سمندر کے اندر اکدم سنگر لوگا میں رہتے ہیں، کائیں کوں بولے تو ویلز، خاص کر ہم بیک ویلز کا نام فیمس ہے۔ یہ لوگا اکدم فل کمپلیکس گانے گاتے رہتے، جیسے سمندر کے ارجیت سنگ بن کے بیٹھے وے لوگا۔ اب گانے کا کام کیا رہتا بولے تو، ایک دوسرے سے ویلز بات کرتے۔ ہیلو بھائی، کدھر ہے تو؟ کیا کر رہا؟ جلدی ادھر آ جو، اپنی اسٹوری چلاتے رہتے۔ میل ویل گانا گا کے <hesitation> فیمیل ویل کو اٹریکٹ کرتا، بولے تو سمندر میں فل شادی ڈاٹ کم کا سین چلتا۔ اور تیسرا، جو ٹیریٹری دکھانے کے لیے، یہ میری ٹیریٹری ہے وہ تیری ٹیریٹری ہے بولے تو ایسا باتاں کرتے رہتے۔ ان کا گانا سیمپل نئیں رہتا، فل آرکیسٹرا اسٹائل میں رہتا۔ <hesitation> پچ چینج ہوتی رہتی، ریدم چینج ہوتا، کبھی ڈیپ بیس آتا، کبھی ہائی نوٹس آتے، اور سب سے شاکنگ بات کیا رہتی بولے تو <hesitation> ایک گانا ریپیٹ کرتے رہتے۔ کبھی کبھی تو آورز تک، مطلب گھنٹوں گھنٹوں تک، سیم گانا ریپیٹ کرتے رہتے۔ سمجھ جانا، سمندر کے اصلی جو پلے بیک سنگرز ہیں ان لوگوں کو مائک کی ضرورت نئیں، سٹوڈیو کی ضرورت نئیں، بس سیدھا لائیو کانسرٹ کرتے رہتے پانی کے اندر۔